Wuurde nguurndam mbelɗam ko wuurde tawa aɗa selli, aɗa sellira, aɗa jogii jawdi, aɗa janngii, aɗa anndi, aɗa jogii yiɗɓe, aan ne kadi aɗa yiɗi yimɓe kadi. Tawa aɗa walla yimɓe, aan hoore ma kadi aɗa jogii wallooɓe. Nguura nguurndam juutɗam, tawa aɗa rewi Allah, aɗa jokki enɗam.